Ny fahasamihafana mampiavaka ny soavaly izy amin'ny ampondra ndraika ny voalohany indrindra alongany ny ampondra <hesitation> amin'ny habe sady misy trafo hambo be amin'ny lamosina ary koa tsy dia manana fahalakisana ohatran'ny soavaly. Fa ny soavaly ndraika zany a sady biby tena sady matanjaka no malaky mihazakazaka indrindra. Izay no fahalalako amin'ny mahasamihafa an'izy roy.